Wɔ nsuo mu deɛ mmoa bebree wɔ nsuo mu. Nyɛ fish nkoaa ne da nsuo mu. Yɛwɔ mmoa bi te sɛ Kɔtɔɔ, ɔda nsuo mu. Mpo nsuo mu, yɛ wɔ aboa bi yɛfrɛ no su wɔ, ɔno nso da nsuo mu. Wo kɔ po mu a, yɛwɔ mmoa bebree wɔ mu te sɛ Bonsu, ɔda nsuo mu. Afei, yɛwɔ mmoa bi te sɛ Dekyɛm ɔno nso te nsuo mu. Atwerɛ nso yɛ aboa bi a, ɔno nso nsuo mu na ɔte. Afei nso, yɛwɔ Asudanna, ɔno nso te nsuo mu Nti mmoa bebree ne bɛte nsuo mu, nyɛ fish nkoaa